<hesitation> Lafa hikarakara saosy vinaigrette amin'ny salady zany, <hesitation> tapatapay salady de asia tongolo miaraky aminy de asia vinaigre amizay, de igny am'zay bakeo alo elaela de zay vao hoany bakeo.